Samfylking Viðreisn Píratar og Vinstri græn hefja á morgun formlegar meirihlutaviðræður í Reykjavík þetta kemur fram í tilkynningu frá oddvita Viðreisnar sem send var fjölmiðlum fyrir nokkrum mínútum ellefu manns hafa látist í níu slysum í umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi það sem af er ári þar af eru sjö erlendir ferðamenn þrettán létust í slysum í umdæminu í fyrra

leyniþjónustan sviðsetti morð á rússneskum blaðamanni í gærkvöld og segir að rússnesk stjórnvöld hafi

að því að myrða manninn maður hefur verið handtekinn sakaður um að vera leigumorðingi Rússa flugstöðin á Keflavíkurflugvelli verður þrefölduð að stærð í umfangsmiklum framkvæmdum á næstu árum kostnaðurinn verður hundrað og tuttugu til hundrað og fimmtíu milljarðar íbúar

víða á Norðausturlandi nutu einmuna veðurblíðu í dag og á Austurlandi fór hitinn víða yfir tuttugu stig á Egilsstöðum héldu leikskólabörn hátíð og sungu til sólarinnar nú rétt fyrir fréttir sendi oddviti Viðreisnar fjölmiðlum tilkynningu um að Samfylking Vinstri græn Píratar og Viðreisn hefji formlegar viðræður um myndun meirihluta í Reykjavík á morgun Ósk Magnúsdóttir þú hefur fylgst með þessum málum í dag

skyldi nást í dag svona já og nei kom þetta á óvart hef rætt

konan var erlendur ferðamaður fædd árið nítján hundruð þrjátíu og átta og var á ferð um Ísland með fjölskyldu sinni þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi þar segir að tilkynning hafi borist Neyðarlínu um klukkan hálf þrjú í gær viðbragðsaðilar á Suðurlandi hafi þegar

verið kallaðir til konan hafi verið flutt til móts við þyrlu Landhelgisgæslunnar með sjúkrabifreið og svo áfram með þyrlunni til Reykjavíkur

í níu slysum í umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi það sem af er þessu ári ellefta janúar lést ungur íslenskur maður í bílslysi á þjóðvegi eitt skammt vestan við

við Sandfell í Öræfum tuttugasta og áttunda febrúar lést íslenskur maður í slysi í helli í

í Hofsjökli áttunda mars létust tveir erlendir ferðamenn í árekstri vörubíls og fólksbíls á Lyngdalsheiði tuttugasta og þriðja mars varð alvarlegt slys þegar íslensk kona féll innandyra á Höfn í Hornafirði hún lést þremur dögum síðar fimmta apríl lést erlendur ferðamaður í bílveltu austan við Vík í Mýrdal sextánda maí lést íslensk kona í árekstri tveggja fólksbíla á Suðurlandsvegi vestan

við afleggjarann að

og í gær lést svo konan í slysinu við Reynisfjöru af þeim ellefu sem hafa látist í slysum í umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi á árinu eru sjö erlendir ferðamenn þrettán létust í slysum í umdæminu allt árið í fyrra Jónas

að gera allt sem hægt er til að koma í veg fyrir

nei ekki

allt sem hægt er en það er verið að gera eitthvað snýst um

ættum við að bera okkur af að ættum

úkraínska leyniþjónustan sviðsetti morð á rússneskum blaðamanni í gærkvöld og sagði rússnesk stjórnvöld bera ábyrgð á

ódæðinu maðurinn er spelllifandi og kom fram á blaðamannafundi í dag þar sem upplýst var að morðið hefði verið sviðsett

úkraínsku leyniþjónustunnar sagði á blaðamannafundinum

að fyrir mánuði hefði leyniþjónustan komist á snoðir um að rússneska leyniþjónustan ætlaði sér að myrða rússneska blaðamanninn

hefur gagnrýnt rússnesk stjórnvöld í skrifum sínum og sérstaklega framferði þeirra gagnvart Úkraínu og innlimun Krímskaga fyrir fjórum árum hann flutti frá Rússlandi í fyrra og sagði að sér væri ekki lengur vært í heimalandi sínu hann fór fyrst til Tékklands þaðan til Ísraels og loks til

í gærkvöldi hermdu að

hefði verið skotinn þrisvar í bakið fyrir utan heimili sitt í Kænugarði kona hans hefði komið að honum í blóði sínu ekki er enn ljóst hvort kona hans hafi vitað af sviðsetningunni

má ráða að hún hafi ekkert vitað því bað hana afsökunar og sagði að hann hefði ekki átt annarra kosta völ

talsmaður ráðuneytisins sagði að þessi sviðsetning væri áróðursbragð úkraínskra stjórnvalda til þess að sverta rússnesk stjórnvöld

sögðu í dag að sviðsetning lögreglu á morðinu hafi verið aumkunarverð uppákoma það væri sorglegt að horfa upp á lögregluyfirvöld blekkja almenning

verður á dagskrá í Kastljósinu Einar já Jóhann hlíðar Harðarson fréttamaður

fer aðeins dýpra í þetta ótrúlega mál hérna á eftir svo kemur

forstjóri Þjóðskrár og svarar því hvers vegna ofbeldismenn geta fært lögheimili sitt á heimili kvenna sem þeir hafa beitt ofbeldi á sama tíma og stofnunin var svona snögg að afskrá hóp fólks sem vildi færa lögheimili sitt í Árneshrepp ráðist verður í stórframkvæmdir á Keflavíkurflugvelli á næstu árum og flugstöðin þrefölduð að stærð fyrir árið tvö þúsund og þrjátíu gert er ráð fyrir að framkvæmdirnar kosti hundrað og tuttugu til hundrað og fimmtíu milljarða

sem kynnt var á Reykjavík Nordica í morgun gerir ráð fyrir að færri erlendir ferðamenn komi til Íslands á þessu ári en reiknað hafði verið með ferðamönnum heldur þó áfram að fjölga þó verulega hægi á vextinum aftur á móti gerir sama spá ráð fyrir að farþegum sem millilenda á Keflavíkurflugvelli fjölgi um þrjátíu og sjö prósent á þessu ári ljóst er að áfram verður álag á flugvellinum en framtíðaruppbygging hans var kynnt í dag við gerðum þróunaráætlun tvö þúsund og fimmtán sem gerði ráð fyrir tíu milljónum farþega tvö þúsund og þrjátíu við erum að sjá tíu milljónir farþega fara um flugvöllinn tvö þúsund og átján þannig að við teljum að það sé uppsöfnuð uppbyggingarþörf á Keflavíkurflugvelli og við þurfum að hefjast handa til að hamla ekki vexti ferðaþjónustunnar eða okkar stærstu viðskiptavina þetta líkan af því hvernig flugvöllurinn kemur til með að líta út árið tvö þúsund og þrjátíu var sérstaklega byggt

fyrir fundinn gráu svæðin eru þau sem til stendur að reisa og hvítu þau sem nú þegar standa flugvöllurinn er í dag tæpir sjötíu og sex þúsund fermetrar en þegar framkvæmdum

líkur verður hann tvö hundruð og ellefu þúsund fermetrar þegar fyrsta fasa

fyrir því að á austurálmu og nýrri flugstöð þá séum við að byggja eina og hálfa Smáralind og stór mannvirki og kostnaðarsöm landgangurinn verður meðal annars breikkaður til muna verslunarsvæði verður stækkað og

bætt gert er ráð fyrir að framkvæmdirnar sem líkanið sýnir kosti á bilinu hundrað og tuttugu til hundrað og fimmtíu milljarða það

er ekki búið að tímasetja þetta en það mun taka fimm til sjö ár að hanna og byggja austurálmu og nýja flugstöð frá því að við fáum til að fara af stað með mannvirkið en já vonandi sjáum við þetta á næsta áratug líkur hafa aukist verulega á að kosið verði að nýju á Ítalíu eftir að forseti landsins hafnaði ráðherralista nýrrar ríkisstjórnar þær kosningar gætu hæglega snúist að

miklu leyti um aðild Ítala að evrusamstarfinu og jafnvel Evrópusambandinu forseti Ítalíu neitaði á sunnudagskvöld að samþykkja hinn áttatíu og tveggja ára Hreyfingarinnar og Liga

er hatrammur andstæðingur evrunnar þessir tveir flokkar eru gagnrýnir á aðild Ítalíu að Evrópusambandinu

og boðuðu auk þess skattalækkanir og aukin opinber útgjöld það er lítið borð fyrir báru fyrir slík loforð á Ítalíu skuldir ríkisins nema hundrað þrjátíu og tveimur prósentum af þjóðarframleiðslu aðeins Grikkland er í verri stöðu af hinum tuttugu og átta aðildarríkjum Evrópusambandsins margir hagfræðingar afgreiddu því loforð flokkanna sem

lýðskrum sem erfitt yrði að standa við flokkarnir tveir fengu fjörutíu og níu prósent atkvæða í þingkosningunum vinsældir þeirra hafa aukist síðan og því gætu þeir unnið enn stærri sigur verði kosið aftur með haustinu og þær kosningar gætu hæglega snúist að miklu leyti um aðild Ítala að Evrópusambandinu

óvíða í e s b er stuðningur við aðild minni aðeins þrjátíu og níu prósent Ítala eru hlynnt aðild Oxford Economics segir að leita megi ástæðna bágs efnahagsástands áratugi aftur í tímann halli hafi verið á fjárlögum ítalska ríkisins áratugum saman líka á hagvaxtarskeiðum ríkisstjórnir landsins hafi ætíð notað meira fé en var til umráða og skuldir því aukist jafnt og þétt engu að

síður vinni þeir stjórnmálamenn sem lofi mestu skattalækkunum oft stærstu kosningasigrana þá hafi stöðnun ríkt í ítölsku efnahagslífi í tuttugu ár og kaupmáttur almennings ekki aukist í nær þrjátíu ár ein ástæða þessa er að framleiðni hefur lítið sem ekkert aukist í landinu öfugt við það sem gerst hefur í flestum öðrum ríkjum það er ekki síst því um að kenna að þjóðin eldist hratt og æ færri börn fæðast þetta er áskorun sem bíður margra ríkja í Evrópu á næstu árum en þetta er óvíða orðið eins stórt vandamál og á Ítalíu barnaveiki og ýmsir aðrir sjúkdómar sem hægt er að bólusetja við eru enn þá landlægir í Rússlandi

ráðleggur þeim sem eru á leið á heimsmeistaramótið í knattspyrnu að athuga hvort þeir eru bólusettir ekki er hægt að treysta á svokallað gegn barnaveiki því þeir sem eru bólusettir geta borið bakteríuna einnig hafa mislingar í Evrópu í nokkur ár mælist til að þeir Íslendingar sem ekki hafa fengið þá eða ekki verið bólusettir hugi að því þar sem stórir hópar eru á ferð er einnig meiri hætta á sýkingum sem berast með mat flestar vestrænar þjóðir hafa náð tökum á barnaveiki og mislingum

sem hafa verið bólusettir fyrir löngu

hvers vegna er hætta á matarsýkingum þar sem margir eru á ferð

í París í dag og flutti þá í

þar hefur það hvorki aðgang að snyrtiaðstöðu né rennandi vatni

flóttafólkinu var safnað upp í rútur sem fluttu það í skýli þar sem farið verður yfir skjöl þess og aðstæður þetta er í þrítugasta og fjórða skiptið á þremur árum sem flóttamönnum sem hafast við á almannafæri í París er safnað saman og þeir fluttir í

fornleifafræðingar á Ítalíu fundu nýverið næstum tvö þúsund ára gamla beingrind manns sem lést í rómversku borginni Pompeii árið sjötíu og níu í eldgosinu í

í eldgosinu þeyttist þrjú hundruð kílóa steinn á manninn og

beinagrindin fannst liggjandi á bakinu með steininn ofan á sér en höfuðið hefur ekki fundist fornleifafræðingar sem eru við uppgröft á svæðinu fundu beinagrindina hún er sögð vera af karlmanni sem hafi verið um það bil þrjátíu og fimm ára þegar hann lést samkvæmt sérfræðingum sem hafa skoðað beinagrindina átti hann líklega erfitt með gang sökum sýkingar í beini á fæti það hafi gert honum erfitt fyrir við að flýja eldgosið sem varð

fjölmörgum íbúum

svæðið og nýtir við það nýjustu tækni eyðilagðist ásamt fleiri bæjum og borgum í kröftugu eldgosi úr eldfjallinu

tuttugasta og fjórða ágúst árið sjötíu og níu rústir borgarinnar fundust á seinni hluta sautjándu aldar byrjað var að grafa þær upp árið sautján hundruð fjörutíu og átta vesúvíus hefur gosið þrjátíu sinnum

árið sjötíu og níu blíðskaparveður var á Austurlandi í dag á Egilsstöðum naut fólk fólk dagsins í yfir tuttugu stiga hita

ekta

var tuttugu og þremur núna áðan inni í bílnum hjá mér tuttugu og einn heima í forsælu

er einhvers staðar á bilunu tuttugu og eitt til tuttugu og þrjú bara fínt samkvæmt opinberum mælum

fór hitinn á Austurlandi hæst í tuttugu og þrjú stig á Vopnafirði á Egilsstöðum náði hitinn tuttugu og einn komma átta stigum klukkan eitt þetta var næstsíðasti skóladagurinn í grunnskólanum og ekki talin ástæða til halda börnum inni náttúrufræði og alls konar enginn inni í leikskólanum

var haldin sumarhátíð í dag foreldrar lögðu niður vinnu í tvær klukkustundir og skemmtu sér með börnum sínum í leikskólanum og varla hægt að biðja um það betra veðrið ég er með sambönd það er alltaf gott verður þegar

sólskinið getur verið grimmt og foreldrafélagið á Egilsstöðum ákvað að birgja leikskólann upp af sólarvörn við óskum eftir því að foreldrar beri á börnin áður en þau mæta

eru svona sólríkir dagar ogsvo bæta kennararnir bara á yfir daginn það fer dálítið af henni núna og það var bara uppselt í apótekinu þegar ég fór í gær að kaupa enda algjör blíða í dag gæti ekki verið betra í

Jónssonar veðurfræðings er gert ráð fyrir að áfram eystra Sigurður gerir ráð fyrir vestlægri átt um vestanvert landið þrír til tíu metrar á sekúndu og skýjað með köflum hann spáir hægri

breytilegri átt og víða léttskýjuðu austan til hiti verður á bilinu átta til átján stig hlýjast á Austurlandi

Píratar og Vinstri græn hefja á morgun formlegar meirihlutaviðræður í Reykjavík þetta

kemur fram í tilkynningu frá oddvita Viðreisnar sem send var fjölmiðlum ellefu manns hafa látist í níu slysum í umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi það sem af er ári þar af eru sjö erlendir ferðamenn þrettán létust í slysum í umdæminu í fyrra úkraínska leyniþjónustan sviðsetti morð á rússneskum blaðamanni í gærkvöld og segir að rússnesk stjórnvöld hafi unnið lengi að því að myrða manninn maður hefur verið handtekinn sakaður um að vera leigumorðingi Rússa flugstöðin á Keflavíkurflugvelli verður þrefölduð að stærð í umfangsmiklum framkvæmdum á næstu árum kostnaðurinn verður hundrað og tuttugu til hundrað og fimmtíu milljarðar